Twui ni tap o twi thop thop khai klaimano mwthakrwna khe puila no twi no bondo khlai ma rwnai. Aboni ulo pipe ni twui no sokorwui rohorbai di tei tap no khwlwkdi. Tap ni wahser no khwlwkdi tei kwtal washer no tap o fwnangdi. Washer tei tap thepabai khe washer ni jagao guriwui atha fwnangdi. Atha raanbai khe twi saarokdi tei tap o twui thop thop khai kwlai kho de hinwui naidi. Amtwui khe tap o twui kwsar mano mwthagwui mano. Phiaba aboni bagwui kwbangma jontro nangnai wngya khe plumber no ma ringnai.